پیرو کیٚن کھیٚنن ہٕنٛدۍ ژور رٮ۪وٲیتی سٹیپل چھ مکایہ، آلو تہٕ باقی کند، امارانتھیسی ,کوئنوا، کانیوا تہٕ کیویچا ، تہٕ پھلیاں, پھلۍ تہٕ لوپن ۔ ہسپانوی طرفہٕ اننہٕ آمتیٚن سٹیپلن منٛز چھ توٚمُل، کٔنٕک تہٕ ماز ,بیف، سورٕ ماز تہٕ چکن, شٲمل۔